Dimy tao zany aho hioma mba ho lasa zao ah mpilalao jeu d'échec farany mahay eran'ny zao tontolo zao zao da magnenty gny fomba rehetra fanaovanan'azy aby amy internet. Magnenty tutoriel aho, magnenty vidéos-na championnat regny aho hoe manao akory fanaovan-jalahy anazy, magnenty gny stratégies rehetra aho, manao pratique aho, manao fampihara miaraky amy gny nama aty sy atiky aho, magnohatsy, mijery andraiky koa gny fomba fataon'ny gny mahay rehetra aby, de mitadia fomba hikontrevako an'igny, hiadiako amy regny aby. De zay gn'ataoko.